Toh sohõ day ɲwaari kaŋ ni ga ɲwa, da ni ka jama ra i ma bay ni na ɲwaari ɲwa, za ni salaŋ i ma bay ni na ɲwaari ɲwa, kaŋ haw si kaani ɲga kaci sohõ da i na ɲwaari te ni se i na mari daŋ a ra za ni ka'ka salaŋ no i ga bay haŋkaŋ no ni ɲwa. Ba kuunu no ni ɲwa, naŋgu kulu kaŋ ni salaŋ i ga bay ni ga ni na ɲwaari ɲwa kaŋ i ga ma a hawo kuma i si ba i ma'ma a hawo. Haikulu kaŋ no zan naŋkul kaŋ no ni furo haikulu kaŋ ni daŋ ni gaa hamo ra di ni na ɲwaa, za ni ka naŋgo ra, no i ga bay ni na ɲwaari ɲwa kaŋ haw si kaani. Zaa i ka za ni ka jama ra no i ga ne ah, waane amma ni na hari hay ya-cine ɲwa lallai a toh ni ma mo hawo man fun ni ga. Ni ya gaskiya ma koy ka ni gaa hamo lele ka ton-ton zama hawo man fun. Yaadin day no a go da ɲgay day no ay bay haway ba matekul kaŋ no ni te ni ka jama ra i ga bay ni ga i ga bay ni'ni ɲwa ni na haŋkaŋ hawo si ban ni ga a go day ni gaa hamo ra. Ɲgay no ka ci hayo hamizey ra wookay da ŋwaaray ra, ɲwaari wadin dumo ɲwaari za i na te ni se ɲwaari ra matekul kaŋ no ni na ɲwa da ni ga bay tabbat-yabbat, a go a ra kuma za ni ka'ka salaŋ no boray ga bay ni na ɲwaari ɲwa ɲga wo a hawo si tugu matekul kaŋ i waani nda no.